في أكثر من طريقة نقدر نسلك فيها الأحواض المسدودة بس أشهر الطرق هي الطرق الكيميائية، ممكن مثلاً نجيب ليمون مثلاً أو بيكربونات صوديوم نتركها فترة مثلاً من نص ساعة أو أكثر، بعد فترة <hesitation> نتخلص منها أو نكب موية ساخنة عليها شوي، الحوظ راح يعني يكون مو مسدود، ثاني شي ممكن نستخدم أداة حديدية مثلاً سلاكة أو حديدة رفيعة كذا نسلك فيها.